مهما تقدم العلم و مهما تقدمت الالات التكنولوجيه وا وسائل التواصل الاجتماعي و <hesitation> التكنولوجيا بصفه عامه و الذي نفعله نحن الان و لكن لن تملك الالات مشاعر كالانسان على خاطر المشاعر انسانيه خلقها ربي سبحانه و تعالى محناش باش نوصلو نجمو نعملو حاجه كيما عاملها ربي سبحانه و تعالى معناها <hesitation> سي غوبو غوبو ماكش عبد